مفتكرش نفسي وانا صغير غير وانا بضحك، دي الحاجة الي فاكرها عني وانا صغير، وكل الي حواليا اهنيه هيجوله اكده